Ti'chutu, ti'chutu jan ta xakoa keti xhikanoti, ña nrukuti tiyoto kati, a koo kati to kitijan nguti chiano ini xakoa, kuanti ka veiti xó dia tu pero hu u un. kiti jan nguti kamaga ña nrava yó nrava ti yikoan xakoa ta itijan ti'chutu.